<hesitation> Ya zava-dehibe a le miala bisika amina resaka teknolozia raha ohatra ka hoe ohatra misy fotoana enao reraka satria io zany a ma- mamparary anao koa raha ohatra am- ampotona telephone akeo foagna anao na ampotona ordi akeo foagna enao de lasa marary maso anao lasa magnendy loha lava anao de mba hoe miala miala bitika aminanjy zany enao mba magnano raha hafa.